Pi sunàri un strumentu musicali ci voli aviri studiati un minimu di musica e capiri chi tipu di strumentu si vòli sunari. Ci sunnu li strumenti a ciatu, chi sonanu ciusciannuci dintra e modulannu lu sonu cu diversi tasti, tipu la trumma. Poi ci sunnu li strumenti a corda, tipu la chitarra, chi sonanu pizzicannu li cordi. Ci sunnu poi li strumenti cu la tastera, tipu lu cìmmalu, chi sonanu tuccannu li tasti. Pi sunàri s’havi a essiri purtati, s’hannu a sapiri li noti musicali e s’havi a sapiri puru ca la musica è fatta di accordi e miludia.